Onday fokayen toue <hesitation> kabaka eskis eskikesa koshitameia, zemen nanne tagna <hesitation> haje jedid malay bassin bata kir تلاجة zahron talajal gon <hesitation> kabaka hafadena koshitamiya <hesitation> in gour jogel gon aman orkika neinamain, odiyko kon tala dawaga eskana, sokarin دواء engaalag kon hafada tein.